Ireo sakafo tiako nefa lafo vidy a, dia ireo sakafo fahandro any amin'ny toeram-pisakafoanana raitra. Ohatra amin'izany zao ny pizza, eo iany koa ireo hazan-dranomasina izay tena tsara tokoa kanefa lafo de lafo toy ny drakaka, ny horita.